Ndikka mi jooɗo mi waɗa raayuwa walaa gimi, raayuwa walaa tiivi kam waɗataako, gam to tiivi, tiivi ɗo waŋŋgina kubaruuji e kuujeji popayɗi to duuniya, gam boo noon tiivi e ɓuri gimiiji.